Bara mameha vuri bena tei mea moni, ena kahi marereu evehe a marare bona sa mata vira hana suku venei bena tara moni, ena kahi, rakeu tea paku ama matapaku vai sa mata vira hana ge ena kahi tei me ve a pride tea toto tena bena tei mea moni a bera huhh. <hesitation> Okay mameha vuri bena hiki nea moni ena repa tamaka, nana tamaka nom ge ena me na tei minom o vakokona sa mata hana huh <hesitation> eve tea taim bona bena hiki nea moni ena na mararae vikis nom suku venei enana ann vakis nom suku venei enana ann vakisnom ena saka wari bata hanom a tabae to tara na va van era na tei mirara ama mohina eara na tei merara amahum to gono vakis rara tea kiu, ei mohina kas ma si kaukau tean ean ma an, bena hiki rakahanom, evehe ena toro accept koa situation bona. Mameha vuri a moni kahi suguna a vana, mameha taim ena repa hiki evehe ena toro mararae, tabae mameha taim bea moni kahi beara ato nia moni a beara eara tei me a vai o vakokona vai tea paku a mamihu kaen vai sa mata hana, ena re pa paku venei, he`e nea tabae- tabae huh <hesitation> evehe enana vamata rakaha volnomen a moni a mata evehe na tei menana bona hata nae <hesitation> mum <hesitation> a moni a mata evehe a mameha vuri na tei menana bona hata nae, bena kakato nea moni me mameha taem ena repa tamaka evehe a tamaka bona sakamen mata vira hana suku venei, e sunano koa to vava`ante nom arara tea ma needs teara, bean kakato nea tabae e hunavan tamuana. Evei to ante koa vonom na tea moroko.